penso che ghe segge 'na relaçion streita ciù un o gh'à na lengua piña de vocaboli e ciù o pensceo o l'é articolou e mi a penso coscì